Opaete kua ei iyapoa reta oime guinoï mopetï juvisa, ani i reina, jaeko ombongaru, oepɨ, jukuraï oparavɨkɨ reta supe, oñemuña vaera, jare opaete rupi oeka tembiu